<hesitation> khuhilana khulahi khwenyanga utsi wanga mukhali ureve mukhali vivuli ve vavuchilile, nivakhavuchilila niiwe utsi ingo uvole vivuli vovo nyoli mukhana avundu, <hesitation> papa noho mama ndenyanga khuchende kalaha na munye, khutsi paka wanga mukhana mwenoyo, khurevane khule niva atushire wa nyala khuhira. Ukharulatsa mmbulimo utsi ukwi khu mwana mukhana khunjira uvole unyoli mukhali tawe, ndio ulahila lakini sasa ukorwa khumanya mukhana mwenoyo ali na mima shina. <hesitation> niwakhareva niwakhavukula vivuli vo ni mwakhatsia, vasanji varevane iweneyo, iwe uli kavira shi, mundu avole luya lwele, vas henaho khumba mutushire khuhilana. Na ni mwakhanyola mutushi vandu va khuhirana sasa, mulava nende vulavu vwa khumenya. Mwakhamenya mulanyola mwakharanga khuivula vana venyu mmilembe. Na vandu vala vaho vatukhaa khunjila vanyola venyaa tsi shot kati, mundu avola ndenyaa nzi wanga mukhali tawe ni tsikarama shina, <hesitation> tsia wanga mukhali, reva mukhali kalaha na vivuli veve na vovo, hamwitse mu shindu shilala. Mwitse khuilengo khuvola ndoli mukhana yanu ndenyaa khumenye naye na nikhwakhamenya naye, inze kholee Ndenyaa mbe mwikho wenyu. sasa mulolaa uri, vaakhiyama vakhavuchira vavole venyaa tsing'ombe tsirio vene mulamanya ka mukhola na vitsukhana vakhuvola rangi mutsi mumenye naye kwanza vashimusoma mima, vas khandi mmanye mutsaa khusomana mima chenu. Ukhava khunjira ulole mwana mukhana akhuyanzitse uvole uloli mundu uhile, kenako <hesitation> ah, ivuluyainu khukholaa ndio tawe, tsia kalaha reva mundu. mukhaliuyu muloli noho mwana mukhanauyu, andekhelekhu shikhulia shaandolaishi, vas kenako malunji. Lakini sasa niva ive ulatsiatsa utoli mukhali khunjira kumbe utoli ling'u. Vavolanga likhulukunyu, a uhire munzu vitwatiivi vilakhusumbula. Mundu mulahi ni wuutsire khureva. vakhuhere na mikhono chiviri khali mwene nuuchenda uchenda nuuli na vuyanzi uvola ndahira. Lakini sasa utole shitwati khuunjira, uuhire hango, vivuli vo valakhureva munduuyu ni mundu wa aina shi, na iwe lapta khali shuumanyi mundu mwenuyu ta, awundi vivuli vo vali na vwikho inyumeeyo, vakhuvolakhu uyu ni mwana wa senje wo noo mwana wa papa wo tawe, noo mwana fukani tawe, a kanyolekhana iwe uhili musiala wowo, noho uhili mwikho wowo. Mwakhivula naye vana shivala vana vavili vavaka vakhuvolanga shindu shiukhola vana ulalekha, nikhali ive mukhana ulakalukha iwenyu. Sasa henaho kanyolekhana ni vutinyu. Iwe unyole uvukule mukhana wa senje wowo noho wa khotsa wowo uhili, henaho khali nuhenza kenyaa khali muli vilala ta, shiulaa mmaambe muukholi makoso. Khu lihilana lilahi, iwe nuuli mundu utukhi wenyaa khuhila uloli sasa ndukhi mundu mukhali, vukula meivuli wowo, uuvukule na wa mulina na wa murende mulala umbole ndoli mwana havundu anyannzitse, mutsi mureve, mwakhareva khali tsing'ombe vamureva isa yeneyo ta, mularulayo mwakhamala mwitse musukumekhu na mukhanuyu matukhu, maisha mmanye mmenyaa ndi, usome mwima kwekwe, uulole huyu atukhile khumenya hango hanga vandu, kenaka malunji. Lakini vindu vya khutolekhitsa vakhana khunjila, muvole munyoli mukhali, khukayanga ive. Khava mundu atushire, mundu ali serious khuvahila, alolaa nyala khuvahira. Ulatola mundu khunjira na kumbe ni shindu shya vatombolele vilenje iwe wenyaa utolele makhono. Sasa shindu shia vatombolele vilenje nuutolaa makhono, shulaa ni makoso, henza shindu shya mundu atombolele mukhono sasa niive utolele mukhono. apana khutomboraa shilenje na wundi atomboreiyi hakuna, kenako mapi kapisa, ukhacheritsa khuvukulakhu shindu shya mundu atombolele shilenje, uvukuraa mukhono tawe, chimira shindu shya mundu akhuhere na makhono keke, shinduesho ulamenya nashyo vulahi, lakini nuuvola wenyaa ukhole vindu vya vandu vakholaa kinyume ive ulasalila. <hesitation> lihilana lilahi Khuli lwa ndolanga, vandu vatsaa kalaha, vareva vahandika i agreement vavolana ndi khwenya <hesitation> khuhilane, khumanye khwakhahirana khwakhamanya, sasa yaha khutushi khola yaka naaka. Nikhali ka vana va matukhu kanu varulaatsa mbulimo vavola khuunyoli vakhali, uhura mundu mukhali ni mukhali alakhalatsa mundu wosi, na mundu musatsa alasatsatsa mundu wosi. Sasa iwe wenyaa vasatsa vadatsetsa mundu wosi, tawe. Khukayaa ive, nuli mundu mukhila utushile uloli wenyaa khuvahira, khali ndolaa vandu vala vitangasaa khutsiretio, mwenoyo ni mukhali tawe lekha khukaye, shichira unyolaa munduoyo yahilwa na mundu wundi tayari, khandi aruli mulukhali lwelwe akalukhaa khuvola yiikulitsanga, mwenoyo ni mundu kweli, tsia hango ha mundu. reva mwana wa mundu mumenye naye, mwenoyo mulamenya naye vulahi, khuli lwandolanga. Na vindu vya khutolatolaivi khulekhe vindu vya khutolatola khunjila na khuvola khunyoli vakhali, vyenevo vindu vinyalikhanaa tawe, khukayanga, khava mundu atushile. volitsa mwana mukhana kalaha khuvirila imbeli wa vivuli vovo na veve, kenako malunji, khali nuuvola ulavolakhu likhuva mundu nakalukhana inyuma <hesitation> ah, ulammbora lwa khwali avunduaho ivuleve khwavola yili khwavola yili. Khu hutsitsaa yaha shiulaa wakhatsia kando. henaho khali nuumukaya ulava numukairaa mu kakilikali, katoto kahindilanga. Apana khwenya khukhola vindu vikhatukhile tawe, mundu nuuvukule mwana wa mundu sasa ndenya khuvole waakhaelewana na muunduyu. kuuvolele vivuri veve khola. Ukhatukha havundu khandi iwe utsi ulole makhukukunyo khuunjiraokho <hesitation> wenyaa ulondekhu nuuvola unyoli mukhali wundi utsi khura munzu, kenako <hesitation> ah, tila na mukhali wa wavukulauyu, wa waherwa imbeli wa vanduuyu, mwenuyu ali vulahi, lakini va wenyi khutola khunjiraava lekha khukaye, venava ni vakhali tawe. Vandu vala ni va khuitsatsa khuliila vindu vyovyo, ni vyakhawa unyole mundu yakhasiena kalaha kalaha yakhakalukha ingo, nomba nakhakalukha ingo tawe, ulanyola khali atolelwekhu na wundi khunjirokho, mundu amuvukule amuhiri lukhali lundi. Na henaho wamanya imbalikha ya mundu musatsa, afathali khali imbalikha ya mundu mukhali niindai. ya mundu musatsa ni imbi kapisa khali uliira woosho, na ndenyaa khuvole khuchelihe. khurule mmakhuva ka vandu vasiloako.